समज मका खुर्पा लॉटरी खेळपाची उमेद आसा आनी या उमेदी खातीर मी एक दिस लॉटरी घेतली। जाल्यार त्यात लॉटरीक मका पैलॊ इनाम फवलॊ जल्यार मी सगळ्यां पैलीं तर खुप खुश जटलाय। नी मगेर मी नाचन नाचन माझॊ इनाम हाडपाक वॊइटलॊ आनी कायत ते बघून मकाशी खुशी जटलय। की कोनात सांगपाक पावचॊनाय की मका काय जात तॊ।